Tauan bayan nthia thi thulo cha'na tauan thi thi thulo thi ndee thi thjigo thi chiga the nganin nthan jeela ginla ndatsjen tsinda thi thi kin a thi xro tsi o jan ya yaa thi dinthatea ni thi thinga ni thi chigaa xrango chjia taguan yaa taona nixin thi thi thulo thi tamexin thi thi thu thi thuchjon thi chjon the thinthu yaa taguan nixin taoan nixin thi thulora thingila taguan thi thulo chji thjigo ntha thi thjigu <noise> thi ntha jithingania thi ya yaa taguan yaa sa nchao sa nchia xra gula yaa la thuna thi thulo thi thi tokjanxin tja bathendau are tajia thi sithjoan tha ndaxen taguan ngain nthia ingu nthia tho gu thi thulo jee na ta bix'ee thi thiondee thi see tsajin thi thon tsee sen thulo ra. Ndarona jii como arbitro yaa junth'a yasa thi thi thi binxi jan thi xrinchitoo na xrinch'i bithexin thi thi a thi xroon thi sixin thi ng'e xrinchi soton na ng'e xrinch'i sen thi thi thue marka ngee thi je ya nche sen tongia tajuatheanla ta bix'ee thi ndee thi thi chee chuu sen thi tsigu thi tjoa thi thja jan xra ndarona thi guantero na yaa yaa jingayathja'a yaa ni xitauan yaa pero ngee nthia thulo taguan yaa sa xragua ta nda xra ch'ee nano bithja nano bithuayan.